Já ku refrijerador ná chí, kejan nivandó jan kudilá xhí njian, kivakú dikindó la kú comida nró la ho o on ihotalti kinetunró liá ihelo jan ké ku nrutenró jakondó, hon té dinkiva co- comidanró la xhinandó la kú yuku kuii na chen nro noyavii nria chí, chí chiva'a tu'a refrijerador jan xhiá, anyikoxhí ndiajan te'a xhitá lakuditanró te'axhia kudii.